Bines qolan qunen aina guda jiraa. ainan duran sapalua. solola. shimpirea. balgudaa. <hesitation> man yedani holokona. mabata. gorroria. sololofa wontanaa. dub kullin ak wol wamt qabdii. yani shimpire saa Hagar ulillik yette wo wamtii. sapalun wotkurufaa man yedani gororri nen kiliqi kiliqi akan datii aminen sololanen kaaq kaaq akan data. lukunen akas dati. dub yani wontun won borria aina birriat woldufa.